تداخل الولايات المتحدة المتنوعة تستوعب العديد من الأعراق والجنسيات تجدر تشوف تأثير جوي والموسجى سينما رياضة الأطعمة وكل ولاية فيها طابع خاص ويعكس تنوع المجتمع الأمريكي